Ya huna esan sinole maun, ya huna ipyama ya aka baraka ipyama boro. Ya hunani esanino he esanin obama ya tafalehi, tafalehi sampi malafu mainike ya hili heloi ya huna esan kana niha maum ya huna ya gepe rabala hua ya yase. Ya yaya ipyama sefu ya tabeleloi obama un, ahloi hua ya hile esan ino waham heloi ya eli. Ya eli sefu huan ya tabuleloi huan ya uma waham ya huna esan ino wahama kilu langsungi ya hile esan ino kawalia maun ya huna kawalia malawu hasala ya huna waham lawu huna wahama lawu ya sululusef hua ya sululusef sampi waham abuna lahan sulia ebeli esan ino ipyama lawu, ya ipyama lawu ya suluhulululu ya suhulululu ya sampi abuna hua malafu ya ka u soda hue maasani. Kias eyas sikira, ya sikira heloi. Heloi ubama huan, ya tebu. Ya tebu huan langsung am ai. <noise> ya safa esanino esu bianani ya safa wekoktayinama, ya kumloto makahulilimino umfala wektayinama haa huwan si loto huwan sese kubangama loto huwan safa wektayinama makabungkus inilimanama. Sese halafulihiloto ya huna esananino ya lawasalama ara wai esani ama wai amawi belehi. Lehuan leu yahuna bawanama ya tebu laufel esan fela manikawali ya bakmalati ya sikira. Loi huan leu huan nawai fofole enhilau manikeya suku wektotaini melau yahuna esa anino bawano. Apalai wasikira te ampakara esana maleuwe ampake usin bawani yan suda amhuhuna meun. Halehuan ya lakni esanino halamau ya li ikra ya seffisefu ya liksefu ya huna esansino kawaliamakelekura ule ya huna halamau ya. Sulsulu loihuan sampe malafu, haiyohuna makahaka lai hala malaw yatebu lau huan ya huna halamanira. Ya huluan ya la sampe loihuan yaku halanmasan nekesikira. <noise> ya sikira ya tebu, langsung yahunatue yaktutaini mibala tu yanan anime am ai.